Na diehi diehi jaje avohaure ehesi joho jovo ejo jovo ejo dehi dehi hijo mene jaje avohoromo sine nimoroharue hesirire joho jovo e. je jaje avoho I e e oho hi oho beromo mua ho beromo va hanoho benugoromo ehi hi oho uhi ujohoromo mua ho u hi beromo je ero va anue. Je ero ova i ranoho ma uemu e ijoho ehi naho be va anue. Bogo maberoho ga anue a i ije naharueje ije nahoromo jasi e je o bovie ehi juvoromo nahoromo va iranoho. va iranoho. va iranoho ehi juve e ehi nahe i va oromo va oromo va o birohe oho ma uemu behoho egoromo namiromo morijovoromo ga anue aha rire jio iramu uvo anue o aveho vue ejojo. aveho vueromo ehuro jajoho avoho ejo ehi uvoromo ok eho vue bamo anue ma u emu vueromo uhu noho vueromo vueromo vueromo enjio iramu evaro donoho anaho iramu ahoromo va o sa are nemo iramu va iranoho. Makaho be anue vahuho benugoromo dimino e vahuho ga anue jaje avoho iranoho ege avohone o bune avohone, bune avoho i e e oho hesi vahuho beromo huruvoromo huruvoromo huruvoromo huruvo tari oromo banigi jiomoromo hotovoromo bamoromo donoho sioho anue. bogo maburero seho anueberomo va iranoho va o eria gemu bamoromo. Orari e ganugoromo e va o bamo nugoromo nimo bugavo doho seho irane a e nimo anume donoho ubuvo abue iranoho eho gane o donoho ubuvobe abue abue abue. Nimo o vue bamoromo huruvo tario nugoromo ehi nugoromo va anue amero, amero va o nugoromo uvo anue neroho na e mue hesi muro va e jojo. ok je ri o iranoho naivoromo sue e rio iranoho sue e naivo romo majaho sisonuvo iramu uge uvoromo jaune rabe uvo amo iramu rioromo hae kuke iromo iae je oho iae iromo go e mue va e oho bogo vaboro oho naivo anue e jaje mue va e o. a i Jasi ore go va o naivone je vaboro o naivoromo va oromo e jajoho vaje oho gare a e. Hueho bogo mae uvo a e hehi hueho bogo mae uvo va a e i e je e jajo mure va e oho vaboroho bo gororomo jasi va o ore go navoromo ri o iranoho inomoho jahi inomoho hi oho raboho ujohoromo sue e ri o iranoho he anue jaune rabe uvo iramu siso nu e va iranoho e va iranoho mami e sue sue e va anue e inomoho va iranoho va iranoho venoho huromo e jahi muoho vae anue ri o iranoho e jajoho.